الزيوت كتيرة في زيت البذرة واظنه من بذرة القطن و بيكون للطبيخ و هو تقيل شوية تاني في زيت الفول و هو اخف شوية و برضو للطبيخ لكن ما بينفع للتحمير لانه بيعمل رغوة كتيرة و تاني زيت السمسم و هو تقيل شوية و ما بينفع للطبخ أحسن يتاكل في السلطات و كدة كان خش النار بيحرق و بيفقد قيمتو ذي زيت الزيتون ويقوم برضو زيت عباد الشمس <hesitation> ده اخف واحد و بيشتغل في اي حاجة لكن ما عنده نكهة معينة و طبعاً في زيوت تانية لكن اغلبها بتستعمل كعلاج ذي زيت الكمون و زيت الخِروِع و زيت النعناع و دي كلها خفيفة شديد و غالية